اه عادة اشتغل حوالي اربعين الى خمسة واربعين ساعة في الاسبوع. يعني دوام كامل تقريبا. اما بالنسبة للاجازات فاخذ تقريبا عشر الى خمستاشر يوم في السنة استخدمها للراحة او للسفر او حتى لاقضي وقت مع العائلة الاجازات مهمة عشان نعيد شحن طاقتنا ونرجع للشغل بنشاط.